أفظل البحر لأنه يعطيني شعورًا بالهدوء والاسترخاء، أستمتع بصوت الأمواج ورائحة البحر المنعشة، كمان أحب السباحة واللعب على الشاطئ، وأحب البحر لإنه يخلج أجواء مرحة، ومليئة بالمغامرات، ويشعر الإنسان اللي يروحه كإنه في عالم مختلف بعيد عن الحياة اليومية.